<hesitation> Nyiwa ni ko annduɗen e wodi honduke e wodi jungo. Jungo ngon <noise> e ɗi gollira dun e yargo ndiyam, jungon gon kan ettirta nafawanwatte e honduko mun, <noise> jungo ngon kan ɗi kellira leɗɗe, jungo ngon kan ɗi kaɓɓirta goo nga <noise> ɗun jungo ngon latirta komi ko nyawu kollirta